Бӯи нохуш аз даҳон метавонад натиҷаи баъзе хӯрокҳо бошад, ки мо рӯзмарра истифода мебарем. Яке аз маъруфтаринҳо — сир ва пиёз аст. Онҳо дорои моддаҳои сулфурдор мебошанд, ки ҳатто баъд аз ҳазм ба воситаи нафас хориҷ мешаванд. Қаҳва ва нушокиҳои кафендор ҳам аз ҷумлаи ин гуна маводҳо ҳастанд.